Nëse kam vetëm pesë minuta për me drekue, do të përgatisja një sanduiç të shpejtë me përbërës të thjeshtë si djathë, proshutë edhe disa gjethe sallate. Asht i shpejtë, i shijshëm edhe jep energjinë e nevojshme për pjesën tjetër të ditës.